Ny fankalazagna anniversaire aminahy dia izy io zegny isan'ny hoe fety ankalazan'i olo tsiraikiraiky amin'ny ankapobeny, <noise> ny anniversaire zegny, tsy votery hoe misy gâteau bé karakôry fô mila salama vatagna ny ôlo tompony izy io ary <hesitation> eo izy hoe mankasitra hoe Zagnahary tonga la- <hesitation> tonga ny andro naterahako de falifaly zah de miaraka amin'ny namana e izy amin'jay zay helihely zay hely ahe- anagnany akeo entiny mifaly miaraka amin'jare fa tsy votery hoe hanagna gâteaux na ra karahan'zegny fô arakaraka le enti-managna anazy fô tsy votery ato fety, fa izy zegny vatagna anazy salama no tegna zava-dehibe.